Neɗɗo ronki ɗaanaade kaa fuu, immaa a udditii deftere a janngii ma a ɓami liiworoore a janngii, walla a ndaari moɗe ɓamaa moɗaa yalla aɗa ɗannoo, saatuuje. Ɗum nii woni ko anndumi ko tawetee ana yaawi ɗanninde giƴam sanne sanne.